عثر عليها هاذي السفينه واحد قبطان غاديكا يخدم غاديكا عثر على هاذي السفينه الغامضه جاي يجري يعيط لللل أهل القرية و قل ل مراو عثرت على سفينه و يمشي و يجاراو و يحبو و يستفسرو شفيها و ش موجود فيها.